जब बच्चा नया नया स्कूल जांद ता लवक भोत उते दरोड लगन बच्चाते इन वॉन्ड चैन की बच्चा ते दान नि चैन्द अगर ज़्यादा दिक्क्त वोन्दि ता उसे निपटा अर अगर नि निपट सकद ता अपरा ऑफिस मा बतावा ऑफिस वाला नी कराला ता अपरा घोर ते बाता, घोर ते बताओल तो योक काम यु भी वे जांदू की हम पोलिसे से भी सपोर्ट ले सकन अर अपूते इथिया सक्षम बडा कि क्वे हमते कुछ यन डरे ही ना सकू।